Ia, maro karazan̈a zen̈y voron̈o man̈ano zen̈y. Anô zen̈y mangala loko an̈atiny ran̈o an̈atiny ran̈o ao anaran-drô zen̈y tsisy haiko fa maro fo zen̈y rô man̈ano zen̈y. Fomba fataon-drô amizen̈y fôtiny baka elatran-drô io tsy mety len̈in’ny ran̈o. Ia, karà zen̈y aviô amizay rô afaka mizaha ambanin’ny ran̈o ao manan̈a fomba karà zen̈y zen̈y irô, ndraiky matanjaka koa misikilan-drô nofotron-drô zen̈y matanjaka.